یو وخت له یوه هېواد څخه یو شمېر ستورمزلي د یوې سیارې په داسې برخه کې کښته شول چې هلته تنفس کول ممکن و. دوی د دې حالت په لیدو حیران شول. زر یې له مرکز سره اړیکه ونیوله او د دې موضوع په اړه یې معلومات ورکړل. مرکز هم خوشحاله شو. ټولو یو بل وکتل او ویې ویل دلته ژوند ممکن دی. موږ باید خپلو هڅو ته دوام ورکړو.